Lawƴowel kaake nafata ko ittude tuundi kaake haa laaɓa cer. So ñaamaama gasnaama ko heddoto e kakke he, lawƴa ɗum haa laaɓa cer.